सबसे पहले तो ये देखा कि घूमे कहा जाना है। दोस्त यार और परिवार से बात कर लेना चाही कि कहा घूमे जाना है । आए जाए के साधन देखना पढ़ी। खाना का है रहना कहा है घूमना कहा है ये सब के प्लान पहले करना पढ़ी।